मारी तो बातें अलग छे भाई हाँ तो अच्छोस सामान वापरों अच्छोस दिव्ट दियों लोग नक। कही छे, अप देशा की तू तको मना कही दियो। तो कह मना एक नमबर मूँ को साप करने को क्लिंजर दियो। वो कहा से कही छे आपका चमड़ी अच्छोस दियो जब तक वो चला गया था, तो उसको इस्तेमाल करगा। तो ऐसो गिफ्ट देने छियो छे जा इंसान के काम आवे। सुनने में आवे दिया गिफ्ट कोई काम नी आवे। यह वाला कोनो पड़ती लेवेगो, ऐसो नी करनी जायेवच हज भाई। ऐसो रहगो गिफ्ट तो कोई मतलब न्ही रेगो भाई। तुम्हारा पैसों भी यूज़ गयो चे उसको भी यूज़ गयो।